Adwumayɛfoɔ no yɛwɔ bebree. <noise> Yɛwɔ atikyafoɔ. Yɛwɔ doctor Yɛwɔ nɛɛsefoɔ Yɛwɔ painter. Yɛwɔ kapenta. Yɛwɔ lɔyafoɔ. Yɛwɔ abɛtwafoɔ. Yɛwɔ duadwomfoɔ. Yɛwɔ dadeɛdwomfoɔ. Yɛwɔ ɔtofoɔ. Yɛwɔ adwadifoɔ. Yɛwɔ apofoɔ Yɛwɔ <noise> adriverfoɔ. Yɛwɔ fitafoɔ. Yɛwɔ bɛ a bɛyikwane nso. Afei yɛwɔ masonfoɔ anaa bɛ a bɛsi dane. Yɛwɔ bɛ a bɛwaya dane anaa electricianfoɔ. Yɛwɔ asɔfoɔ nso wɔ hɔ. Yɛsan nso wɔ bɛ a bɛbɔ bɔɔlo anaa bɔɔlobɔfoɔ. Yɛwɔ bɛ abɛtu ammirika. Bɛ a bɛtwa nnua nso anaa chainsaw operators. Yɛsan nso wɔ akyerɛma anaa bɛ a bɛka ntwene. Ne bɛ a bɛkeka ho bebree.